Lu Regnu Unitu nta la secunna guerra mundiali fu alliatu di Francia e America e foru propriu iddi a libirarini di ddu nfernu di fascinazismu, cunsidiratu di tutti una di li pagini chiù niuri di la storia. ma sta sta storia nun nsignau nenti a nuddu pirchì dopu ottant'anni semu ancora cca a parrari di guerra.